Ndubuu niña'a nduku teku nguni nuu ñe'e jun idiko, kuvin njanó kabadukei aya chí yachí nuu, njue nera'a no'o paciencia kane'e ngunu nrami he nuu ngué avinuya'a yachí nii tuku chera'a ayeno ngué, ñanra tekó kunka yedii ko jun un kandakué kanda, veta'a ndangue yeno kuen ihá.